जो रफ़ारी रीजेत भी होलो तो जेइके कोई जादा ही गरमी होली या खाने का मन ही ना करो। तेई के से जो गर्म हवा भी हो तो सो तेतुक ठंडो देओं कोरी जो खानो भी होलो गर्म टेटुक भी सो ठंडा देओं कोरी।